Tena ilain̈a feky fanabeazan̈a amin̈'ny fiaraha-monina fôtony koa an-ten̈a <noise> zen̈y mipetraka amin'ny koa an-ten̈a, mipetraka amin̈'ny tanàna araiky hitan-ten̈a fo fahamasa- fahasamihafa olo mian̈atra ndraiky tsy mian̈atra. Ndreo fomba fikoran̈a efa tsy miran̈a feky, fômba fiain̈a tsy miran̈a feky, ary fan̈anaovan̈a raha, fanapahana hevitry tsy miran̈a feky, fandraisa amin̈'olo.